شو باش تموتيفا بيان على السبور, ايلفو صافوار كو فريمون سي بيان بور لا صونطي, هادي دو ان, دو دو, الكنديسيون فيزيك تاعك تولي ما تعياش, دو تروا, غادي ديكومبريسي بيها, صا فو دير ستراس تاعك تاع الخدمة تاع الدار غادي ديكومبريسيه فيها, دو كات ا خويا, غادي دير اون فورم لي علابالك ناس قاع تقعد تتفرج فيها, سما ما كانش حاجة ما خير